Oh oy e azafady e tegna azafady tegna azafady fa tegna tsy kiniako izy teo fa izy io ndraiky tsy magnino fa soloàko izy io oatrino moa vidin'izy io?